<hesitation> el utiiw xaqara' jun kaj <noise> b'alaam e taq la' nik'yaj awajiib' rii' che qas <hesitation> kinxij wiib' chikyan, rimal in tomaj che k'o chiran kiktij <hesitation> kiktij wunaq waxu' <hesitation> ke rajawxiik b'la' che qas <hesitation> qaqchijij qiib' chikye nik'aj awajiib' rii', xaqara' <hesitation> nik'yaj chek che qast otz kinwila <hesitation> xaqara' e li b'akan wuxu' li toran, k'o chiran awet am taj wuxu' katq'ax b'iik wuxu' kat katb'eek che jun ataqkiil, katak'aw b'iik k'o chiran ketaq'nek y k'o chan qast qast ketaq'nek wuxu' otz kichomb'aal otz ke kinojb'aal y kikb'ant k'ax che jun, <hesitation> ketaq li b'ee' xaqara' <hesitation> k'o chan ketaq'nek wuxu' <hesitation> katkoqtaj re katak'aw b'iik pi jun nemb'eey k'o chan <hesitation> ke'oqtanek y katzaq aniim y xa' kela' ke'l kaan jun xib'al awiib' y k'o chiran ke'lt chek wuxu' kitzatzt chek che jun <noise>